Ja kui najmi xi ngangare kui ngande naxijen ja ndajñase aníi xi 'ñu tkunjni k'uijíin ja máande ndajña se aníi ja xanda najnukua sijen xu chine xi'a kú kucha nindanga kuajande ja tumí najmí tsanga xi tu mi kuseláa kusekáa xi ninde m'íjnijíin barro m'íñande nga castiya kui kuseláa kui xi nichjenjni nga nindá kui ndajñase aníi kjo mole xi tuxi 'ñunde xi chinajni k'ui kui ngandée kui xi nguije xuta xi 'ñu tkunre kui ndajñase aníi mole ndajña tiabáa ngat'anga ja yaande tjin kucha ninda tjinde xi najmíi xu'na michyarende ku kui xu'náande tse xu'na minchyajin kui kandúunde nga nguindengui'e nga nindá ijin ndajñase aníi kú s'áende kui xu'na natséni nguindengui'e nga nisé <noise> minchyiya kui xu'náa tibat'kué Ku s'sae minchyare kui tjiuña xi- xi nindajo ndajña sée jña kixí xi kuacha ña'ajni jíin ku minchyarende jaxúu ku n'atsejínnínde kui- kui xine'e kui ndajñande ku kui minchyarende nga tjiminchyiya kui ijin tibat'kuée kui xu'náa s'ae ja tjiandánde kui xu´náa na'yu'e xu'ná m'íjnijíi kui machjende nga tsa tje tji b'é tsa mí xi inchyainchya tsi'in xutande kuima tetjún tetjúnde kjimachjen kui ijin <noise> kui ndajñáa ku kui xu'náa ja tjina ndande na'yu'e ja tjian ndande tjini- tjini sénde kui ndajña séende nga ja aní ngat'a fajo tubánde ja kui jña kixíi kua ja kuí jaxúukuajande <noise> tjinisijenmá tjun kui kandúu tuxi n'ñu sijen ma yaóonde kjia kjua'natsjéni kui yajóonde nga ja inchyare jña nga kixinchya nga ki'natsje nguindande kui xu'na ja sijen kui yajo ja xín- xín kusela minchyani yajóo ngat'a ja inchyare tubá ja inchyare s'aende kjiakuani kjuani'aní kjia nde kuinchyaníre na'yu kjuanisé Nga ja kusénde kuja ja jakjiande ja mande chinení ku nde tjingande tiba cha m'íre tsé kuijí tiba xi tjin kjat'e tiba sún xi tjin kjat'e ku tibachánde tiba tji xi'a ku naxú tjinre ngayande kuínde xi tjinchjen ku nde ch'atón- ch'atón bixujnijíin ch'atón xi steña kú kuijí xi nichjen tsée ch'ayá tsúre xutande tuxá kinindá kui ya ku tsa jménde tjinjni <noise> nisuch'áa m'íre kui nisu ch'áa ku kui nisu batenguire kui ndajñáa nga tjib'eya ja najmí cha tjim'íre xi'a ngat'a ch'atónji tjinichjen ku ja tsjuatjinde nga xukúnde tuku kuacha tjiña'ánde kuacha tjiña'ánde nga tjib'endajninde ja tsa tjée chaon m'íre tsé ku ja nde kui tjinindande yujú ñujú chakjan ba'ére xuta kjua tsixande ku ja kui ndajña ngu nga kui ndajñáa nikabi nikabire xutajande minchyitsjae musúu 'ya xi mejere tsixa kú s'ae ku ja tsúnde an fae tsu xutande tsa jan tsa ñujú xutande ja k'ia tjiña'ande xki kó xanda tjinikjesúnde kú ja ñujú chakjan nga tjiba'ére nga ngu tibajande <noise> Ja kuinde xi tsixa tséende xuta kuacha ma xa kuacha tjiña'ánde tanga kjat'ende ja já tjinichajande tanga ja tsanga kuira kjua ja nde ch'atuts'íni kja'te xukucha kumá tsénde kú ja nde kuacha ña'ánngajande mole ja nde kuacha tjin kucha mitsa kjat'ema kjumandá kui moleji tsa jó nitjin tjen nga ngindengui'e nga tjib'endá tji 'yu kui jña tjiminchyare nguije najmi xi fajo nt'a ja tse najmí fajo molesande faijo chukuláa faijo mendra kojolíi nachja kanela ijin xutikua tsjukua jaxúukua <noise> nguije kui najmínde xi fajo kui mole kui nga tji- tji'yu kui jña tji'yu nguije kui najmí'e ja tu xukucha nga mejéña tjininda ma xiné b'engui nguije kui najmí xi kixiyáa kjat'emáa najmí xi fajo ku tjin nga tu kuachá ña'átse minchyajíre xine tuxi 'ñújí xine máande mole ngat'a tjin xi n'ñu xine kjine Tsanga mejínñande ja kuajícha ninda tu kuachatsende nichjanguixinétse ku tanga tjin xuta xi tuxí nguije nga xine tsichjangui xine xuti tsichjanguixine nachja tsichjangui xine niñu tsju xi minchyareya jarrúuya xi minchyare ichi ichi xi minchyare nguije kui najmi tuxi sijen bitju kui mole s'aende nga ja kumá kui najmíi kjia nichjangui xineníre ja tjin xi xine chinga tsikjien kú ja tjin xi isetíi tsi'inrende tu xukucha kjine xuta ku nga ja kutsungui xinejande ja k'ia yare nga ja kichjaán s'eya tubatubande ngaya kuseláa tuxi ja jáxu n'ñu kichjan kjiakuande nga nde ba'ají kuseláa ku kjiaxunde nga n'ñu chan chinende nga kuachande ngat'a nga chan kichjangui na'yu'e kui mole kui nga nda nchyajúnre nga nde nindáni kjt'ejíma nindá jaskanda nchyajúnre b'éjininde kandu'e xanda kandu'e najñu tsa najñu mejénña kutsa xanda mejénña ku s'ae k'iande tjinindifande tuxi kjuma tse mole nde n'ñují ndifa béjña kunde n'ñúji se b'ejña tuxi chan chine ja tjib'ejñat'a jarrú'e Kú ja kuachajande nguije s'ui xi ma tsanga kjindi stenda tsa kjua xkie kjima tsa- tsanga yachjin tifakichyire tsa nistíinde nisti xi'índe ja kui najmíinde tjimanguijó kui mole kui najmínde kui tjibichinde kui xi n´ñu tjinchjenjande kui ngandéende tsannga míxi kjima tsa s'ui tsa najmínde ngat'a nga kui xi kistexumajojni jíin k'ui kui mole ku kui ndajña sée aníi kui ndajña se tiabáa